Ny pasport zay lafa handeha antany lavitsy tegna da igny ro solon'ny karatsy tegna; igny ro afatara ategna hoe naka aia anao toy na hoaia mandritry ny firy voa anao sy haforia anao ro mitoboky antanin'olo angy. Anaty passeport aby ro ahita anizay.